O manuk na naruk ni baba fara-fara tefo, naguan ni fanga ira wawa imara le manuk ira naruk kalau guan wawa tana ira manuk jinak tei, tura ni sefa baba fara-fara pake tei tarus memau mumu manuk i fanda ira guan i fanga ni ima mumu u. Kalau me guan manuk fanga tura lamino mumu ira lekan manuk namau tura kumu, biar mancia woun daforu i ira natagi tei. Me ni baba fara-fara naforu ira leman naratan tura loka.